ई कमरा ऊ रंग लान्नो सुजाव, इपा ता निंगानु पसनंद लानगयाच रांगु छ कलर गयाच छ मानी। दो नीपी खीम गयाच कमराउ बेरीगु प्रकाष <noise> बोदोदू आ मा बोदोदू, छोग स्या कलर ओबोल लागेच छोग स्या <noise> कलर मा लागेच शांत रंग नीमो ग्याच। कमरोउ पेंट ली शेते दो वोल पेपर ली, हुजुगोस उपयोगीस कमरा सुंदर रंग आकर्षक हाचेद।